كل واحدة ليها جمالها بس يعني لو عندي لو أختار أحب أكون رياضية مشهورة ا، لرياضة تحسسك بالقوة والنشاط ،واق يعني أجدر ألهم ناس كتير يعني يعتنون بصحتهم، وأهم شيء يعني بلنسبة للإنسان صحته ،وكمان الجو العام يكون حماسي والمناسفه والمنافسة بعد تظيف لك طاقة ،الموسيقي لها سحرها ،بس الرياضة فيهاحركة وتفاعل مباشر مع الجمهور.